أمارس التمارين الرياضية علشان أبقى نشيطة ويبقى جسمي في حالة <hesitation> تجديد ونشاط ما يكون عندي الشعور بالكسل والتعب والخمول، وبعد التمارين أحب إني أتمشى لمدة ربع ساعة على شط البحر علشان آخذ الهوا النقي ويتجدد الخلايا في جسمي.